أكيد أيام كنت صغيرة كنت أتمارض علشان أجعد في البيت، واتزنه بالمدرسة خاصةً إذ كان عندي أختبار، أو يوم مو مرتب. <noise>